Andu aria mendete nimendete mundu wa mbere. mundu uria uthiesaga kanithari mundu uria wisene na ngai ni mukumaniriria ngoro nake mwaretania mundu ucio niagukwira niwamvitiria nawe wi mwendi ngai niukumwira ninetikira mavetia makwa ndekera undu ucio wingi mundu uria uthiesaga kanithari <noise> na tiaria mathiesaga kanithari kwona mundu tandu atii mundu niathiere kanithari acio ndimendete. Mendete mundu uria uthiecaga kanithari ena. Kunyi kuthie kanithari na tutume nduugu nako tondu mundu ucio niegutethia. Nimendete mundu wina kiio. Mundu wirutagira wira wake na ningoragwa na wiru muno na mundu uria urutaga wiina kindu giake na arutaga wiira wake tandu niagutumia ngie nani ngie na kiio kiu gia kugia giakwa. Wiru uria mwega twiragwa ni uria wa kugia wana. Murataguo ena kindu nawe ndugie giaku. ugie utume ndugu nake. Na woone nimukuthie na mbere wethiire ena nguku nawe ndugure igiire wethiire ena mburi imwe ndugure mbuti giire anawe na mundu ucio nimugutethania nake mundu ucio nimukunitania wiira nake mundu ucio nimugi kati nii mundu uria wi kiio ninimwendete tondu niutumaga ananie ngie gakwa na ngie na kiio makiria na ringi undu wa mundu gukurua na kiio ati mutingitinda muki Muki muki muki. <hesitation> Mukiuga thie uke ugire atia thie uke ugire atia tandu mundu wa mundu niararuta wira wake na kiio giake. arafu nimendete twana tumwiretu tutu turetw tu genz aria mekagira wega muno. Ukethiira mwana ucio ekirete nguo mbega wana ngina anawe ukeririria unaemukaro ukeririria nao magauka magakwira atiriri we saso nguo taino ii nditumwagwa ni a soso itumwagwa ni tumwiriitu ukamwira we wii smati muno nake akegua agikena wananie ngegua ngikenera uguo ekirite tondu niekiriite wega ena. <hesitation> Na ekiriite wega nikuonania ena tumitugo twega ukethiira mwa wemania nake nuuraguketha <hesitation> Na gwii wasemania nake nurakuria urenda atia nwa mukurwe mwina morata muratwarana nake na riria mwina thina. mugatethania na tugakonerera undu ucio wa kutethania na tukenda gukorwo twina kindu kiu gia kutethania. Ciana ana nginya twana tunini kwi tumwe tukoragwa twi twega muno. Uthiete uguo tu ukenda kana uria gekiriite ugakora wee wikiriite wega ii gagakuira thengiu susu. shosh asanti iini ugakena anawe ukegua ukenete. No riu tumaundu turia natuo ndedaga na ndangienda vakuru nanie ni ongia aria mekiraga tumivuto turia turanyita kana ukethira ekirite nguo iranyinya na wamuria agakwira maisha no maya. Mongia ta ucio nitutingituarana nake na ndingienda tutwarana nake tondu niakunduta wegari nongatinda ngiorotagwa ananie ngiragwa anawe wi wa kirathi kiu giake. Riu koguo tumitugo tuo tumwe ti twega. No mundu uria mendete kinyi nii mundu ucio uthiecaga kanithari. mundu ucio wirutagira wira wake nanie ananie ngienda <hesitation> Anokorwo ndingivota <hesitation> Ndingiona nona muvata wakwa ena ngari na ngakenerera ena ngari anokorwo ti mvota kugura ningukenera kiveo kiiu <hesitation> Kivea kiiu giake kia ngari. tondu nanie ninguvewa wena ngombe yakwa yaciara mbuga ninarathimwa na ninakenerera na ninenda undu ta ucio na ngakenera. na aria ma- a-. a.-Aa. Oavunjia aria mavunjagia wega anaoninimendaga tondu nimatuonagiriria njira iria mbega na tugakenera njira iria ya ma na tukamyenda na tukami rumiriria. Nituthiesaga ukaethira mundu nuurathie ukeethira ana mundu tu nduramuicii. ukauga wee ningienda gwikara ta uria ii nuiona uria ekiirute wega ningienda gwikara ta uria ii nurona uria mugunda wako wagirite nanie ngathie ngagia kioo ngathie ngathondeka wakwa taguo ngagia kioo ngathie ngekiira nguo mbegatake ngagia kioo. ngathie ngagura karatu keega tugake ngagia kioo. ngatie ngaiga ciana ciake wega ta ciake riu na tukathie na mbere. Na riu koguo andu ariame tumitugo twega ni ngenaga niio na tuthie na mbere twina tumitugo Mitugo miega. Eeni miega piu.